Eey e mi waawi wulugo, mi ekkitake nastugo ndiyam daga mi baccel pamarel. Mi nastay ndiyam, mi nusoo boo mi fiya pampaaji mi wurtoo mi yinoo no mi yiɗi, mi waaway mi weeya to dow, mi neeɓa, mi waaway mi natta to nder mi neeɓa ko heewta mi wurtoo.